Kultura egjitptiase ose kultura në Egjipt <hesitation> thotë që me përshëndet gjithë dikon që e dheh çdo ditë edhe kjo osht e pritshme, osht mirësjellje. <hesitation> qikat e pushin njona tjetrën në faqe e djemt munen me i shkëmby durt, me u përshëndet me durë, ose munen me puth edhe ata njoni tjetrin n’faqe. Egjiptiant komunikojnë direkt.